اعتقد هي حاليا الناس اكثر شي دتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي انه تعرف بيها الاخبار التلفزيون بس جرايد لا جرايد يعني ماكو اصلا يعني يمنا صار كم سنة ما شايفة جريدة